المشروع التسجيل باللهجة السعودية، المبلغ العائد من المشروع يعتبر مبلغ كبير بالنسبة لوقت محدود، لأنك ما راح تقظي وقت طويل في <hesitation> المشروع إلين ما تخلص المشروع، المشروع بسيط جدا والمبلغ العائد من المشروع يعتبر مبلغ زائد عن الحد بالنسبة لمشروع بسيط مثل هذا.